A Etazonia any zany e da misy an'izao thanks giving sy Halloing izao. Io thanks giving io da fety fankasitraha isan-tao hiarahan'ny fianakavia maro mivory eo aby da tsy ahany be. Da ny halloing koa da fandravaha ny trano amin'ny fomba fampitahora ny olo da manao an'izao treecol tree izao ny zaza madiniky.